أنا أحب الموسيقى الحجازية لأنها تحمل طابعاً مميزاً وجميل وتعبر عن ثقافتنا وهويتنا الكلمات غالباً تعكس مشاعر وأحاسيس عميقة والألحان تكون حماسية وراقصة الموسيقى الحجازية تحسسني بالفرح وتجمع الناس حولها